اي ليش لأ - اذا كنتو اطيق اغوح عالفضاء اغوح - لانو تجربة جديدي ، وأنا يعجبني دائما انو اجغب شي جديد ، استكشف شي جديد ، مغامرة جديدي - فما تقليدية ولا شغلة كن عملا كل الناس حلو.